א ספאנזש האט אין זיך א מאטריאל וואס איז צוזאמענגעשטעלט פון פיצעלע קליינע לעכער וואס די וואסער קען זיך גרינג האלטן אין זיך, ווען מען לייגט צו וואסער טוט עס אריינציען אין זיך די וואסער און עס האלט עס אין זיך, נאכדעם מען וויל עס ארויסנעמען געבט מען א קוועטש און עס גיסט זיך אויס.